Aiii, ma kila teriga aju bana kede rua fi madrasa kalam agara ta nyereku binia au alim nyereku binia giben je ta alim de umma, de ya uma ta yal tena, de ya mariya tena, de ya mama, de ya ukhti tena, mon kede agara, bi saadu sei sei de

Kashf gildu wajib kila shahar au shar tinen

Hiwaya tai ,awul logo gus rizigi, ma wedi yala tayi fi madrasa fi daraja ta foo ma ishi maisha al aksen.

Taalim tai al ana logo ana galim me yal

Muhim te alim kila wai fi kariya, muhim te alim kila wai fi kariya, ma anas gi rua gidam, taalim ummati kulu te anas bara bara rua gidam tomon ma kun tayili ma kun ligo sokole ma yatu de, illa ligo taalim ase kan taalim ma, wo ho, ya wedede ,gi kunu taalim, muhimu sei sei sei de, ayi gi, gi wedi anas, ladi rizigi gi tala fogo in sent,e taalim wedede, wu yala dole gi kunu ta gudra fi mustakbal , ai

Akil tai Al ana gi fadhilisha ya akil ta Nubi gi rakabu, amuru, wusu kisira nidham tena ta nubi

Te gainu fu usa au fi wajhi tou ajol al endis huzun.

Kan fi zaman al ta matara alhamdulillahi ne bi kelem matara gi nenzil, ok ma ma warabadu, lakin uwo gi gi nenzil, wu gi wu gi gata, uwo gi nenzil, uwo gi gata

Ehhh, akili al ana ayin azol kede akul kila youm al bi jib no afiya koo tahadhar zaidi akil al fogo dikin ketir je lamu, wu kede uwo so ma kila teriga al gal khadarawat au greens, uwo gi akul fi ketir, wu uwo ke nongus sukar me mile.

Ana gi aruf nyereku tai kan akil Tim uwo ma ana gi arufu Kalam te gi ayin gil to gi amula, uwo gi geeru uwo gi ja kurukum , te nyereku al ayani ya kan lakin logo sun akil Tim ma dukur gil to gi amula, te kan asurub jede gil to gi amula, de an gi aruf sunu, akil Tim fi gildu to Mafi, ya de

Aju uwo rua fi diktar kede uwo rua tamam nafsi to

Mashakil ab na ligo fi umma tena, ab kebir, ya ayan te godo godo ama HIV ,gi amurugu me teriga abu aju kena hafidh nafsi tena min kalam ta kum kum lata, aju badu ma kalam al ta gi lim badu bila tumiya sokolin al gi abus je condom, kaman kena gi asuma kalam ta anas kubar

Taalim ya giwegif killa kalam , al aju kede soowo

Teriga ab taalim wasa ina fi zidu seme fi umma nafsi tai ya azol kede gi zidu ilim, al endi waraga wahi certificate kede ruwa fi diploma, al endi diploma ke rua fi degree ,kena agara kena zidu garaya fi kaman nizam tena kaman umma tena bi ruwa fo, zidu garaya ya muhim.

Bada dusuman te tisa wu sebein anas kutu taalim sokol taulan

Muhim ta taalim fi kila wai gi Kariya bi nafsi bi nafa kariya kalam ilim anas ab gi faham kila kalam gi doru fi faham kila kalam gi doru fi aruf kalam tom kul kan agara bi nafa umma takum tom gi doru fi in anas ab fam kalam ya bi soo kalam kaman anas ab gi hukum itom gi gai fi fam kalam

Anas ab ligo ilim fi nesiya dukuru umon sibu azu ta binafsi, dukuru umon limu badu ja anas al endis ilmu kede umon ainu umon ga arfa geeru ummah kefin, ya gi kun jede.

Istimal ama hawa ama banka, de wai min kalam al muhim, aju ke na gi hafiz gurus fi bank, kalam kan ta kutu gurus fi bank, te bi kun te gi soo ag la bi awun ta saba fi kalam al bi nafi ita fi umma, ma kaman bi rabi itakum, kalam al ta kum kan bi aju ta soo kidima ta umma, kan tom hafidh gurus fi bank, sokol al kalam kwesi, kalam muhim zaidi

Waleidein mon dole kede soo kila teriga te ayin gal omon gi kefif gai ta yal dole ma anas al batal wu kaman kede mon ayin je gal mon gi wedi yal de fi alim kidima barau barau ya ida au ma kutu omon masghul Kalam kede mon ma ligo zaman ta karab

Ah fi kidima kulu, kan aju azol kede gi soo saa tamaniya, lakin youm inde hal ja batal, hal youm inde seme ma, te gi logo binadam gi soo kidima ladi saa id saa idashar, saa itnashar bes ajol fi kidima fi kidima dukur kan kalas ajol gi fataran zaidi ,uwo gi rua amula safa dukur te bi logo mafi sokol tan al uwo agder soo illa kor mon gen fi kobda me kubaniya sowbana mon gi badil fikira fi wanasa ta youm

Hiwaya tai inshallah ainu je gal mustakbal ta usra ma ummah ta nubi fi ama ta dunia de tamam kede kun fi amani, kede umon kun ma ilim, kede umon hibu badu, kede umon kun sokol wai inshallah.

Gesim sokolin ta binafsi ja kirta Kalam kila ajol gi aju no zaidi, uwo gi aju na tan sia, ya ajol kan gesim sokol ta binafsi, uwo gi wedi no ya ketir, wu uwo gi julum au uwo gi wedi ne anas tanin sia, de ya kirta fi bakan de, de ya kirta ma kwesi to

Gildu gi ben batal kan fogo moyo ma

Ana stamil gai me umma tai fi aruf milan kalam ana bi aruf gali azol wede gi gai mo jede, azol wede kaman gi gai mo jede, azol wede aju jede ma, azol wede aju jede ma, ya gai te umma tai al ana gai me umon, ya ana gai momon fi namna je wede

Ah fi dor ta usra au fi koum bakan de fi fogo, taalim geeru kefin, ana binafsi jede, ana kun chairman ta LC 1 fi kariya tai, muda ta sa taman tashar sana, taalim al kun nana endis ,awun ana fi soo hukum fi muda al kan ana fogo ladi anas fadul kul aju ana lakin besi zaman tim ana gal ah ah, ajol tan kaman kede dakal kede soo, de kul taalim ya awun ana

Kherif de ya zaman Al matara gibwaga ketir. Aju ajol kede hafidhi Ayan Al kebir keta hafidhi keta so kidima Al gi nafa ita